Ju aju campato nta tanti paisi. Ma la parti principali di la me vita l’aju campata a Siracusa, na città siciliana troppu bedda. Poi aju campatu tant’anni a Roma ca è na città unni tutti trovanu lu so postu. A la fini aju campatu ‘n pocu di anni a Palermo, cori di la Sicilia.